Piyoz va sarimsoqni salqin va quruq joyda saqlash zarur. Havo aylanishi yaxshi bo'lishi kerak, nam joylarda saqlanishi kerak. Havo o'tkazmaydigan idishlarda saqlash zararlanishiga olib kelishi mumkin.